Perimet që pjeken n’furrë osht mnyra ma e thjeshtë edhe ma e lehtë për gatimin e perimeve. I merr perimet cilat po i don, i pren ato në copa t’vogla ose copa ma t’mdhaja sipas dëshirës. Ato vendosen në ni shporet, lshohet furra, lshohet nxehtsia, hijn n’furrë, duhesh me i shtu naj vaj ose sos përmi edhe pjeken kadal kadale.